Ke akpuga anyi to, baned ba usê e baned ba teen ke akpuga ba chi biem, ba chi na, oned okîrê aja akpuga baateé ba-nong, ba chi amen ã yes akpuga nnyi a chi-chiom. Oned okîre kam kanyi ké budidam a chi kanyi a tung o bokup oned okîre oman e kam akpuga kirun ofine kiyie ne kireh oned è, oned okîre okam akpuga ari wan emen akpuga n ke akpuga mu-osowor mu kyi o budindam bu akpuga e osowor o kyi yor akpuga chuabe baned dikpo, achuabe baned mbe be ha ruom achuabe oned mu ofi nong ki, achuab bwan mo be ba tca nwet, ken-ba amu-a achuabe eti ene wmura chube kirenghe amu neng ki, kife i, a woreh gbadd akyie, kirenghe amu a chuabe ene 21m to ki-kwi baned eyen, akpuga ke te chiom, bot akpuga a-ada man e kam ayi a-teen o ne birah <hesitation> oned wa mbu iawo o ja akpuga o-be bise oship eshie kagara ofi neng obonghe mu ofu nyidi nv, ochuabe baned, o fuun bwan, o-nwa visad onyin-men o-nwa buse, o-be bise, nkare o-kpo anyi mu meṉ nyid afu akpuga chi chiom.